दोग् से चोम्मुनिचते अप्नर्, लिके बर्किन्ग् भोकि केने कोरे, भोकि केने अरो प्लुस् हेते मन्हे हेतो निजोर् जुन्त्। स्मेल्ल्, स्मेल्लिन्ग् हेतो पोवेर् होइ एबो हेतो दि हेते निजोर् मन्हे दोग् तु फ्रिएन्द्ल्य् होइ कि न होइ। केनो क हुम् मने चोम्मुनिचतिओन् तु हेन के कोरे अरो, लिके अरो दिफ्फेरेन्त् त्य्पेस् ओफ् चोम्मुनिचतिओन् असे जेन के तैल् अरो एअर्स् हेतो हेते। हिल् है केने मन्हे हेतो कोरे अरो, अरो स्मेल्ल् तु मैन्ल्य् जुन्तो थके हेतो हेतो स्मेल्ल्, स्मेल्ल् तु दि हेतो निजोर् गोम् पए। हेतो निजोर् जति मन्हे कोरे कोरे दोग् होइ एनो क।